Mangaliba, mangaliba eo zañy dihy mampiavaky faritsy añosy mañokana. Fa olo maro zañy piresiky mandiha añazy àby io. Misy koa ny kiñiniky, fa kininiky io zañy andihizañy hiran'zaza ampela reñy àby avao. Tsy adinoko ny dihy soroky lehilahy ny teña mpandihy añazy io. Da misy koa ny kilimitiñy.